بختار إني أكون رياضي مشهور ،لأن الرياضة تحدي، مجهود منافسة ، تفوق، <hesitation> أحب إني أقدر أحقق إنجازات رياضية وأكون مصدر إلهام للأخرين ، الناس تنظر لي وتقول يعني ودنا نصير <hesitation> فلان هذا الرياضه صراحة تعزز الصحة ، تبني شخصية قوية ،أحب إني أكون جزء من هذا العالم ،عالم ملئ ملئ بالحماس ملئ بالشغف.